खिड़की कू टुटुन सीसा बादलन का खातिर सब सी पेली हाथ मा दास्ताना पेना। फिर पुराना सीसा ते आराम सी निकली के नया सीसा का खातिर नाप लिया। नया सीसा काटा और वेकी जगह पर रकाहा, सिलिकॉन गोंद सी सीसा ते मजबूती सी चिपके देवा.अंत माजी सुखन देवा और जरुरत हो तब तप लागे सकदा।